Ah- aha- aha- mba avy lasy tañy moa añao henteo moa raha anomeñao añahy ty. Da tsizy sasy teo tsy raha lasopy fia no komandiko tamiñao teo fa lasopy legima. Da soly sasy tañy avao tiky fa za tsy hihiña anitiky. Raha hafa kômandiaña amiñao da raha hafa koa no omeñao añahy ha da tsy mañaiky zay aho soloa malaky tiky.